Fala kasho elton لمبة elin لمبة بنية ekon daron جازولين <hesitation> log shogol keno <hesitation> تراث meno odo go asad ton تراث ka alag eli لكن ademri ondy لا كهرباء kon ken komona لا بابور ka komo nan onday ta لمبة بنية go <hesitation> لمبة عادي go man جازولين لمبة log teag jekes